هوايتي المفضلة هي الرياضة، <hesitation> أمارسها دائما لما تعطيني القوة وتعلى نشاطي وتحسن مزاجي ونفسيتي، وكمان تعزز ثقتي بنفسي وتخليني أقابل أي موقف صعب بالصبر وتعطيني قوة وشجاعة في مواجهة أي مشكلة أتعرض لها خلال اليوم. كمان الرياضة تحمسني للحياة وأنا أمارسها عشان أعدل الجانب النفسي أكثر من الجانب الجسماني.